E leydi Japan cuisine maɓɓe e nanda e ñyamunda ko woni nder ndiyam, ko un defirta e liɗɗi e faɓi sey un ɓeyda liyorɗum e gene e borkonnoje e nebban un ɓeyda dow.